ཐཱ དེ་ལེ ཇ་པཱན ཀེ གཡག་བཀའོ་ཀེ ཀོརར ལེ་ཡ། ཤུག་དང་ རླུང་དེ་ཚན ཡ་འོ་ཅུག་ཀེ་ཁོང་ཀི འོ་གན་སམ་ཁ་ཀེ་ངོཀ་ཁའ་ངིད་ཕྱིང། ཁོང ཀི སམ་ན་ འད། ཁོ་ཕྲགས་ཁ་ཆ་ ཟག་འོ་བེ་ཟང་ཙམ་གྱི འོ་རྔལ་ཙམ་ན་ཡེ་འོ་ཕོ། ཁོ་ཕྲགས་ཀ་ཕྱིོ ་ཡ་ཕོ་ཙམ་ན་ཡེདོ་ཕོ། སམ་དྲག་ཁོ་ཆ་དང་ཟངས་ཚམ་ ཕྱིོ་འོ་ཙམ་ཡ འོ་རྔལ་ཅ་ཡེ་བ སམ་དེ་ཐཱ་དང་སམ་ཐཱ་ཐཱ་ན་འདི། ཐཱ པཱ ཡག་པ་ནུཙམ་ནཱ་དེམ་དུཙམ་སུ་ཤི་ལབ་ལོདེམ་ཁ་ཡེ་ན་མ་ཐམ་བསྒྱུར་མེ། འོ་དེམ་ཙམ་ཀོ་ཀོ་མ་མག་འིས་མྱོ་ས་རོ་ངས། འོ་རྔལ་ངས་ཁོར་ཀེ་ཤར་དཀོར། ཁོང་ཀེ སམ སྐྲར་སམ་མཚམ་ཟིག་དམ་མཚུམ་ཁ་ཆ་ཚམ་འོ་བེ་ཅེ་བས། ཁྱེད་ཀར་ཁ་ཆ་ཀ་ཕྱིོ་ཙམ་ས་། ན་མཛེས་འོ་སཡེ་འོ་བེ་ཅེ་བས།